Mi calminiima higo am dow teegal e ɓanngal ma. Jomirawoceniiɗo ɓeida yiide, hokka jonnde jam. Jomirawo waɗa kiɗɗidon, ndiskidon kadi hauta ko'e mon.